اذا كان بامكاني اشهد اي حدث في التاريخ اعتقد اني اكيد هختار اي معجزة من معجزات الرسل، مثلا موسى، عيسى، محمد، عليه الصلاة والسلام مثلا انشقاق القمر، او كمان موسى مثلا لما شق البحر، <hesitation> كذا احس ان هي معجزات يعني مرت تقوي الايمان، وتخلي الواحد مندهش وشي يعني ما قد شفته، ولا عمري حشوفه في حياتي كلها يعني.